Dawa, dancu nin da vəra da kun dawa bai gaɗa kəmo gaɗa na ruwai na dawa akshi a rakan amik zanai dawa a lata sosai a lata ghə nən na paida sosai i wunduwa. Gayi gara men ko da ka mi da ɗak shuge fayin gu men i zaman gu ku men i zaman tu ku men shak fayin gu men dlamin gora ləman i zaman tuku dlamin yara na paida. In de ci na ci na daa bi men ɗəgoni ko da ka ruwai ka lawan tu kəma bi cu tlaparr bai sosai. Dawa atu na paida, paida gara gayi kuncu katfi na ci jiktu ɗagai ko ci na gaza ko ci na aku ko tla, tla tunu dlamən gəri marəm ka ramau ma a a dlam gəri marəm na ɗibɗau bai. Amman lakwtu nən tufin gəri jiktu tunu na gaza gəri ko aku gərin a jəbau dan dayi di asək so bee na bai duk paltən gara gususku. Waci gaza sule vaɗ, sule shirin na sisi gususku kasau gaza gətak da bi kə dubu goma na bee gada kasən dawa na paida tlaparr. Fatawanke daman dancu da vəra da vəkshi dawa bai gaɗau bee ka dən gu. Jiktu a bi ci kaya ka puluti wara ci ii kəma ɗagai bai bee wara ci na atu tunu ka jibau kayi kan ka təki aka kəma ci. Kə ma shirin kuma ko da ka dlam zəba ko dləgun ko lokaci Sallah ko Chrismati dagai kasau in de ci na dawa nin ka kəmu ɗagai a jəba rurau ii gusku na dlam na na ka dlam na na ka kəramta gəri sam. Ci ci ba ci dawa da kuna bee ci na atu tuna ka dəmu kə jəbi bee ci na atu kan ka zəji ka dlam ngumuri bee waira ka dlamu. Inde dləgun, zəba lokaci ngumuri ko kə Sallah ko kə chrismati dagai ka sau duk bee wara təu dai dawa ai da dəm da gwapci na bee bi men. Daman daga atu sai ruwe gu se atu dawa gu gaɗa daman akshi a rakan ii ɗa gayi, da kunu kaam gu ka bi bee wara ka baru <hesitation> fayin gu. Toh fayin gu ke in bana zhagəm gun zam kaya du i kaam gu wam daman nasara dlam bee gəri ɗagai me recyclin bee dawu ke nan na ram ka sunu gu, su ka ju du ii rituku azəm akshi ba zhau gu nin zhu fayin men gusku ka caspedu i miya mougacin na nda dagusda wa a ɗigau ta se nin rukshi so kəmo kə dəbəɗ bi kə ɗəbəd aa kə ɗəɓəɗ bai. Kə dəbəd akshi wamu se ka kəmi dagusdu ne tlaparr zam wam gaɗa kasenu dawa na paida gawa paida, paida dawa gawa. Kai dawa da ri dagui nin a ma bee wara ko ɗa bee dagai wara ani ii wunduwa ci men wara kən- kə-kə-kə dləmle gəshi dagai ment toh dari dagai niin se darrin gara i ɗa vaya ci tuku. Don vəyau atu a wunduwau mbasu gara men i wunduwau tuku men ka vəre ka kaci tuku men ka vəre ka kaci tuku men bee ne wara kullum nən a kunu arawi gəshi bee dawu ke nan ka ci wənduwa ndiwa marmamin tuku men ka tashi gazadin ne, talo- talo, agwagwa bee gawa a wunduwau ka lawangu gaɗa gəmo, gaɗa akshi vəre nin akshi a kəmu karak gu akshi a kəmu karak gu. Ci i mbasu talaka i zaman tuku talaka raman a ci a dlam ruwai bai a dlam dawa bai toh ai wan bana a ci don bee ne gusku gasau duk bee takwsuna takwsun gara. Bee wara dəkana awayau bee wara ka lawan waci talaka a lawan gu bee bai tunu- dlamən gara bee nin atu, bee bin tawan? Waci dawa da aɗa gara dawa gaza tuku men ancu dan da gagaratun gara in ndiwa. Craɗa kasunu duk bee wara nən a dlamau da vəra da vəkshi gangamin dawa tuku bai ko gaza da aɗa gara duk bone mi wara nda dlamau duk təta gara wa- wak kə ma adla wa wi dlama wa ke wan wabi wa dlam dawa tuku don atu ne dəuo wara talaka abi ndan dokji bone da ɗa gəri, su ne bee dawu na ramma dawa na paida dlaparr gu, in de kan cin kai ɗagai men ancu tləwai men ɗagai a jibau da kunu wara a li na atu dan da ziji. Ke ka zijin gafo gu tuno na amatau na mamau gəri gafo tunu tiye afiya tlən na pərtək bee dawo ke nan i ma tike shawarr mi na baru ke nan i ɗa dawa nan cu tike dan da bar awayu gəri i ɗa dawa gaɗa dalilai mi wara na ramu tuku bee dawu kenana nan na ram kasau.